A culasiun a m'pias pi mangé 'na roba dusa perché pìu ël café e parei pös trëmpé ëndrinta la brioche o i biscotti e pöi se n'ai pancù basta mangiu ancura cai biscotti süit o 'na crostatina o 'na brioche